E fomba famokaran'e trompetra feo moa zany da sofy, izany hoe misy olo zany da refa izy mahay mana- mampagneno enigny raha igny raha sofiny moa zany gname lavaky aminigny trompetra agny igny da magnome feo izany izy, izay zany <hesitation> gn'hitako ame trompetra.